في العاده بفتح اميلي من مرتين لي تلاته مرات في اليوم اذا كنت منتظر رسالة بتكون اكتر من كده يعني اذا كنت منتظر حاجه وفي العاده بكون مركز مع جرس التنبيه الزر بتاع التنبيه اذا جاه زر تنبيه طوالي بفتح الرسائل لكن ما اكتر من تلاته لي اربعه مرات في اليوم